ɲu cɛnu awara natte ou bien a'o cɛmu miɛ mubɛ'a benɛ dowo mubɛ'a benɛ do mɛ'a banu mais mɛ zun mube sosi awe wa hanmire cruru we webun in yawe inba do'uwa aba waramu tonuso don bezun mu cɛnu bezun mu cɛnu